Este yall lan chisek gakə <hesitation> chelongran komid sekodawn negrap for chachenlo to tostad loto komid setila la sotposol kwenche buamila gush talun gagolaga este <hesitation> sakaken remed snake naturalen sakbuen regrato form sakgaken yidratacion ni na este lokarlo buen shengagakə, regrato from este na este yaa wnagrato form snato gon este wstanifwon panan, <hesitation> sekna yall sekna este kshabnon chini na est nak teni este gakə este garanti form gueren este shpadin ini nolanin chiti chonan tu deplat wexgə yitill siwinin kos latowell shi gak ahkonkeyeni shii wenin buen techi gusalbuen wsedlon gui este yish pardawin seken wakamole rianan.